Gne gne mail voaraiko isankerignandro eo ame telo isankerignandro eo zany, izy io mikasike fiagnarako e raiky, mikasike asa gne raiky da mikasike fivavaha e raiky.